Gne karazane zava-magnitry ame faritra hafa tiako handramagny da ino mein ame film karana toa, sarf- safran, curcuma, paprika io aby zany mbola sy nandramako io, tiako hoanigny zany.